Faka bawa fu fa bahu haniwi yare nalim du tuwahi wan a zibi ko kuma tsagu ko kuma <hesitation> diriya wari to fiyahi fa koya yare na linka fasu de linnai ko ghinsi du baifu a aure ko kuma <hesitation> favafu winafu jeyi faji tsigafu to kafin fa lafuka fasata dikaya wuti wutai aiyane ka ta daɗi kuma tuji bana da puwasim ko miham tuji bana da himsalu na ɗiga ayare na na na vararai ko kuma fiyahu na diga yare nana tanu a diga wuya dighu najiga ayare nan a to aikasan ta piya amma fata imanaka yare kau to fiya bafufa kaɗiga du kaza ka maka diga du macha diga a hausaka to a dikaya di kayai kuma wiya ɗigi dole ma duma suru madona sure nem ji yare nem inadigaya yare na, na ai yare ka suru.